e li ch'amaay xaqara' <hesitation> le le isq'antz'o'm <hesitation> xaqara' li k'uu li wa k'uum ela' nik'yaj <hesitation> xe'aal ichaj che xu' la' xaq juyak kikya' che jun junaab'. <noise>